अब जब बाहर के खाने की बात आई तो, मैं सौ से एक सौ बीस रुपये खर्च करता हूँ। कहे कि मेरे हिसाब से घर में खाना खाने से स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है और यही मेरा हिसाब किताब है। अब जैसे बाहर खाना खाना पड़ता है, जब किसी कारणवश घर में नहीं बन पाता, तो मेरे महीने का दो सौ से तीन सौ रुपये खर्च हो जाता है। कोई अवसर आया कि आज सभी घरवाले मिलकर दो हजार से तीन हजार रुपये खर्च कर लेते हैं।